हॅलो पोलिस, हांव पणजीकां आसलो आनी माझा फुडल्यान एक गाडी पार्क केली आस्ली। कोणीन तेचो हर्सो तोडलो आनी गाडी घेऊन फिरलो।